Misy karazany maromaro ny fitaovana fototra hita ao amin’ny fiara fa raha ohatra ka hazavaina tsotsotra ilay izy an. Dia misy an’ilay vatany an, ilay hitantsika rehetra iny an, misy ny kodiarana an, misy ny motera izay ahafahan’ilay fiara mandroso. Dia misy ny pitsopitsony ankoatra izay, ny ao anatiny: seza an, misy an’ilay piesy mitondra ny <hesitation> fiodinan’ny <hesitation> milina avy amin’ny <hesitation> mankany amin’ny kodiarana.